<hesitation> شوف هذ السؤال فيه نوعين من المتع، الرحلة مع الأصدقاء فيها الضحك والمغامرة، والرحلة مع الشريك فيها رومانسية وهدوء وحلوة وكدة يعني، لوجولتلي اختاري واحد بصراحة بتردد، كل واحد له طعمه الخاص، بس لو كان عليا يعني بختار الأصدقاء لإن معهم أجدر أعيش لحظات مجنونة ومختلفة وأسوي ذكريات ما أنساها.